पनडुब्बी के संरचना ही ए प्रकार के होथे की ओ पानी के ऊपर अउ नीचे दोनों में चलथे। ओकर म एक ठो पंखा लगे रहेल जो ओके आगे बड़े म अउ पानी म अपन नियंत्रण बनाये राखथे।